qet am chewa' che awaj che keb'in tikaal el taq ixpaq'pan tikaal keb'nek y li tortug xaqara' timaal taq keb'inek ol ak' b'ay la' kejub'ub'ek y li tz'iken kejub'ub'ek keb'eek